تیاتر، فلم، تمثیل، ډرامه، نڅا، سټنډ اپ کامیډي، نقاشي، رسامي، مجسمه‌جوړونه، خطاطي، ګرافیک ډیزاین، معماري، موزاییک جوړونه، منیاتوري، عکاسي، سرامیک هنر، انځورګري، د شیشې هنر، کارتون جوړونه، انیمیشن، مجازي هنر، لاسي هنرونه، موسیقي او نور.